بعطلة نهاية الاسبوع حب نسوي أشياء انا نحبها <hesitation> ليش ؛ عشان نعيد طاقتي للأسبوع الجاي ، نتفرج علي فيلم ، نقرا كتاب ، نسولف شوي مع الأهل نقضي معظم الوقت مع الأهل و الأصدقاء نسولف و نتعشي نطلع نتمشي ، هكذا بتمشي الأمور في عطلة نهاية الأسبوع.